kambo fini chele di ma kwenki kwo- obka dilo dilo ma kwo- obtiya ma cho den kwaamar niiwuro ya fwelyereu ma kencho miki kwaama tikangye wo fini chelum yee ma mati nafiya mor fuyemiu ki do diker Chakar nawuye michi keu kangha bibeyo michikeu ki do dirke chakad mo durko mor luwemi no nyori kwaama min kung nuwe, miin kung kang miin nanghi min cho den mwerowom men nure dikero nwuro duwen mafiya ti nan diki nyi, mafiya ti. nan nee nubo lo miyeu <noise> no nyodi teebe durko diyeu, nubo ducce duwen kanghembo nob chwi naci too diye duwe neu, kume che dim tobo kume cheu dim cho cho mi ken nen ti duwene wo ma chettiyeu, tikangye non dim kwob ka duloko ri man kweni churou.

nyan kwinum tombou <hesitation> yaken medom kwaama dom to- o luwamnye ma ker nure na ila lohwedi mi kweni mi bwob yaa mi nanghe ma ma- twaleu min to- o mainn ta kang mi ket nure luwe chuko ma la lohwetye nawuye loh ki ma yiri tikmen man lam lohwedi yi fubom chi bomen ki mwembo nnom, chi bwi mwem yukambo chi tikmen fiye yuuka ya walum yila cheru fiye yuka mwenghe bou yiken nyilo, kwam ka nmi fubom kwameri no dikero wuro wi ma chaa tiyedi chi bou men chiko dila cham ma yii kale yii kale in to- o kale chuwamenti ma dadadi kwob man ker nure kuweu ya lam kuwe ri, <noise> yila ma kwob dilo dilo ma wobtiye mabu kwaamanin kang kichan ki buri mo dobye mi yaken ki fiye nanghene yama dim nanghendo Kwamer dikekangha fiya yebou binghe teyebo chinong toyebo. nachuwe keyebou kebo bikwamit kebou yulan mi di kwaama cho niwaro mo ma tikali tiye mo cher nubo lomwetiye buchenen kang bu chenen kang yi la kenten kwaama nawo nyeka? man fobi ma dada dumbo atan tuye mi nyobou dikero wuro a chuti dormireu yuwako fit an chu bininghe anyi kuta kami na chuwe bou an yabye to kwaama mi kennen yo dume mweu a yiikanghemo dikoro wuro a fiyati natom dume mi ko nanuwa men twira mi ken nenti yilamen kuchang mi chu mi da ken dilo mi kwabtiye mi kwobi mi man ki niwo ya choknentiye sai kwaama diyeu no mo nyimon kwibka dilodi mo man ki dikero wuro ya fiyati na nuwa mwen twira ko na tum dume mweu kona bou ki diker wuro ane nen kwenduweti mor luwe dilo yorikabo. nii a yoken nercher kabum kwaama cho chow no mo nyimo kwaama duwe di, mo win ki bi kwan neret mo win na tirome, tirome nanhge wuro ki bi kwane mani chuwa ninikebche nannghe koye yawe dir totiye kebo dikere tiromebe duweneu kwaama diye niwo nyimon kwaama di ayii wuchak ayi wuchak mo dumeche ma duye ma fiya tebmibou nyimanghum kwaama chi merang men kobka dilo no mo nyimon dilo di cho dike wuro mo tikaaba mwa chakabati cike ko fiyang ko fiyang kwaama win a tan tikang nen cho cho mi chwiti tok dikere dikero, ma fiya yammimbonin ko yimmimbo nin dikedo wuro tikangyereu kwobka dilo mani ma tab ti mo min kweni mi fumota wi. nabirewa nako nareu man fu a kwai diye ma yautiyeu lakambo ma yauti ye ri mato nureu tikanghem yob nure tikanghe yob nure ma tuweu kebou nure ken cho nure wuro yuwako kwabi chokye nure kendo nin yila yoken ye nure nure wuro abou men tiki yare in kwini di yadoken kina birewa nako naareu moryere ma doken mor yere lama yila ti ma kwi nure tiri nuwe mi womi nuwe mi womi nawo nyori nabire ma kwob tiyeu, kimo ce kwen tiken tiye ki mo che la inyari ma yari nawo nyori kwaama tikangheye dume miu fiya cherka nyii dim nubo naare nunghe chemo ba ni nuwa twira ka mon ma nuwa twira moreche, nabire mo tori na dikiro bani cheru more che cho fiye ma nyimon no nyori dilo wi tikangni ti dilo kwaamanin atan choknen, dilo digedo ken kuchang bwekekele kanghe chwantubo kowane diye chwibo nini dume mweu chwiti nachi twalumnen no mo nyimon kwaamadi nyimo dilo kwaama nii bau ki neneu cho niworo a choknen tiye cho ni wo a choknen tiye atan chokumnen motan yii wichak sai diyewo cha molangmwen ki kume mweu dime cho diyewo mwa dob nini dom kaletiye min nee dankeh kwaama a yii mor nere nowuro cho denchetiyeu kwaama ayu mo nere niwuro nee bile kerer kabum chemeu mani a nuwa kwenduweti ayii wichak ma nyimbo miki ma lam doweni duwene wuro yare ma yare kwaama tikangye. kwaama chokumye wichak man bukang kwaama a tikangbo fyeentanghe wuni mi chobichore kom nubo ka bwi dike kwikatiye kwaama a tikanghebo yorikabou min bukang yori dichak.